<hesitation> Porque cateh tzicameh uan cateh talameh. Cateh de dos varios, talameh uo tzicameh, ajam porque tzicameh inon quichehcheuah sente quemeh nido ihquin ompa quisah, pero tla yeteh yetec tlali ajam, talameh por igualmente, noyiuqui chachantoc ihtic tlali. Chicameh quichihchiva vieyi, vieyi nido ihquiyi icchichiva para quisah ompa quisticateh ompa porque ompa naciestecateh nah itic in tlali. Igualmente talaveh, talameh noyihqui porque oncateh tzicameh tlamineh, tlemineh hasta quitlaliah sente roncha ihquin vehveyi porque tlamineh, quipeyah venieno ajam. O talameh inon san tlaquichcotonah van yaveh inon amo tlin quichiuah, pero tzicameh inon tlaminah aja cateh tlaminenemeh porque cateh de yente clase de tzicameh. Cateh tzicacoconeh peltzetzeh iquiyih uo ya inon tlaminah, aja, tlamineh, aja noyiuqui tzicameh por igualmente, tzicameh tlamineh ocsiqueh amo tlamineh porque aquipeyah vienenoh, ajam.